زمان في حلتنا كان عندنا زول اسمو ود الهوجة، زول نيتو طيبة وبيحب يساعد الناس لكنو مستعجل وبيعمل الحاجات بدون تفكير، مرة كان في السوق والنار شبت في دكان من الدكاكين والناس كلها قامت تساعد كل زول شايل ليهو جردل موية وجاري اها ود الهوجة ختف ليهو جركانة ملانة موية وجاري قدام اها لما وصل قرر يطلع فوق حيطة الدكان الثاني الملاصق للدكان الفيو الحريقة وبدل يكب الموية في النار كب الموية في امية الكهرباء وبدل يطفي النار ضرب الكهرباء في السوق كلو.